أفضل البحر، يعني كده بس أشوف البحر، أحس إنه عالم آخر، عالم كبير، عالم حر، يخوف بصراحة، أحسه يخوف بس إنه جداً رومانسي، جدا كيوت، مم كذا يحسسني بأشياء حلوة وبروح حلوة، أحب البحر بصراحة.